Nrangha mba ofu ka ogin, nnog nyime na ofu, nki Kare agore ofu. Nnok kare agore ofu ame njime, nfag nju feb, nnabhe abhon ame biji, aqua nju-oseng. Anogha ajak nju-osang mme erong nrua nju-oseng ame. Enog ejak nju-oseng ekura ebhak, ekibha ebha-kep nji eki-di, enog ekep nji ekidi, na egu, nkani-nka eron nrua ekobhasi. Nnog njang ekobhasi nkura mbak, nnog nkura, mba kume na abhon ame. Nseng owet ome mbi nyi mese nkikin nji etum nyera-nyera ofu. Nnog nseng Aki chen nki. Erig ejame njinungha- onunghe, nkaninka eron-eni nrungha Ebhu nki-nunghe, nkikpo sure nyom cheen kin mane mba nunghe. Nyera-nyere ofu aki-kpo-njime, nkag agore ofu na abhon ame feb, nnok nkag feb, ntim- nrua nyun. mba fag ngum ame feb. Nkak abhon ame ayip ayume. Nnog nkag abho ayip ayume, ayonghe biji, ayonghe biji adi eyin-edim mbi-abho, akin eyim abho arua nwet-oseng. Mme erong nrua nwet oseng. Enog ekura mbaching njag ebhin, nkiji ebhin nji rang abho ka ngum nyi nyi mese-e nyi orang akho. Nnog nrang abho, nkura mbak, nnog nkura mbak, mba-kep eyim mbi aki-di na egu aji-afo. Ebru ekobhasi chang, nki-sere ta-ta-a oche. Nyera-nyara ofu again ηκί-κρο oji, nyime na ofu, nkag agore. Ebhik-obhik se kpe bagherik onog onyime. kagagore ofu because nong okaya amo agora ofu ama-afo, Obasi anyangha ojat ebhat ojak, okura obhak, nyuk-nyuk amorangha, nne-ebham amorangha. Na nong okijoe ano Obasi anara. Enog ekura ebhak from etum, ebhak ebhakep nji eki-di chen, ekare abhon. Ekhu ekiji ekobhasi eja, ethu chang-ejak ekobhasi maybe ejum eri nji enora eyim nji tat. Na nong eyima ano, Nyera-nyere ofu mbi ori ofu ogim, nkep abhon nti ame njak ogun, nnok nyak ogim iji nam eyim feb mbi nkiku ka nju mbi abhon akidi, nnam feb nki. Nyera-nyere ofu, ofu osera-biji, nnog-nyume na ofu, nsu <hesitation> eyim abhon ame fe-eb, nyae, nnog nyae mbi, nnabhe biji eme, ndua ebhin ejam. Nnok ndua ebhin ejame nkura mbak, mbakep nji aki-di, nyigi mfo obho anyi-afo fe-eb nnabhe nkak ka mbam abho feb nki. Nyera-nyere ofu, ari ofu mbi ejak eji kub Nse owure. wut se sama, nong oki wut kpet ka ekpera-ndip ofu ka, e eya <hesitation> aji ta eman. Na nong fine-rong obhasi akiki wut ta-ta ejak eji Sure njom ekari-ye, ekura ebhak